<noise> jadi nako wolega la ruangan ifaja menege nanga sinyia igaraki oka <noise> wa je okia sesesara de <noise> oje sesesara supaya wa tebini wa tebini juga wa lelega okia meja maaluku sofa ma blakang ika sokomanege la wa la itebini. <noise>